Na ol ian iru sa ruk kamatan kaikai onto kirai rop ap ep falinom bhel el kamap akak- bhel unap ol kikilang akak lar ringan taem, ep barnangan ning bhel inap el kes ting onep lalaun anumi o el kamap akak ting onep falinom. Tari ol fikai sasam sa o ep falinom el ongron lar bhel u kep toh baran akak khon agom ep falinom, khon ragai ep falinom el kamap akak mahining ruh kamatan kaikai sa na ureh rereh iani, onto kirai rop el ragai u ol nosnos bun. ap ol nosnos lari tik ep barsan na u sasam o u aningsa bhel ureh angan on- i- is- a pukun kirai, bhel saloh ol kalangi kanak na u rak ol wuvur barim o inan kagau, bikos ep iding ep baran ep baran nangan i ragai u ap bhel u nap ol wuvur pas tik ti- baran